مشاركة الشباب في الأمور السياسية أمر مهم برشة. الشباب هم المستقبل، والقرارات السياسية اليوم تأثر عليهم بشكل كبير. لو ما شاركوا في الانتخابات أو في الحوارات السياسية، ما يكونش عندهم دور في تحديد مصيرهم. مهم أن يكون عندهم صوت ورأي في الأمور اللي تخصهم.